Auna mai chailhud memorina ama tugamagiani a riflekt genogoi iagoni mu bek in 1969 kavana 69 70 nuganai au greid six avaga koriato neganai au aeagoto hai skul gana neganai mo danu na tu logo atugamagiani au sinag sinagu tamagu gesi gatanto neganai au gia gesi tu adan korikorito be au araka vegitato neganai logosi bana tao taiminai be au geregau atanto neganai hai skul gana aeagoto atanto neganai tu au gegu maguri tu erakava kwaikwaito autu bara tanu sikuli bara tanu sikuri bara iago ma bara genogoi mo taimnai gai tu bodin skul be gaeagotogoi sikul a sikuli gaeagoto ekorito gagenogoitogoi gema domatri nugariai benamo autu tugamagina be gabigu benamo tu tagi benamo bara tagi goi geagoto ma be bege lagani sikuli baeago be motu moga aveiato bara gena goi vetugamagi benamo nega ta wiken au sinagu tamagu geagoto au gitagitagu eagoto neganai bena autu akira. Laka taiminai bena au atagito bena akirato autu aurani bisini genogoi au asi aurani mainai bana sikuri o be karata dainai au bena asi aurani mainai tanu atato bena au tamagu sinagu maki au mogesina egitaguto bena ekirato bena mai kekeni tu bisini gori kavia etato bena egonogoito neganai benamo geagoto dabaragu gea veito mai mosbi sikulinai mosbi sikulinai dabaragu eveito neganai bena gegu transfea dabarari eveito monai evarageto bena aina mo hedmasta ekiraiato au natugu tu bena mainana akokiani gena speis ta ba goitagoa be agenogoi agoriagoni sevima gana hedmasta maki asi eurato senagi motu tamagai na ekiraiato asigina bena au natugu gena ura agabilageani be bena agorikaviani etato bena gegu dabaragu kekei eveito kekei bena motukai arageto ma iakugu gesi gagenogoito gaeagomato mu mo taimnai tamagai tu waigani ai be bevagaribagoi taimnai be monai waigani ai ama lagasito benamo eraganito bena egoriagoguto gegu sikuri variguna gana Monai dabaragu eveito bena monai asikurito monai asikuri bogibogi kekei eguraguto sikuri gabunai eatoreguto lavilavi ma uraguna eagoto mu amaranato bena motu nega vo amaranato taimnai bena motu taugegu mo aeagoto sikuri bogibogi lavilavi ma monana ma agenogoito numa gana bena mo attachment mo sina tama genai moga au as asi ataoto noga mogo au logo mo lorugu tu sinagu tamagu geri ai logo au gia gesi tanu a mo amis lakavaiato au wans agenogoito neganai au tu gabugu ai ma ama vetoreto gegu sikuri aveiato eagoto bona dokonai agabiato atugamagito dokona dokona asigina autu bana lakavagi be au sinagu tamagu maiga bana vaga kavari atato bena arakavagito gauvei ta avetauato adogariato agauveito agauveito neganai mo sinagu tamaguna eveirito genai ekubito gaburi mabarari auna aveirito auna avaga kavaiato eagoto eagoto bona au tamagu kekei gauvei keve na egabiato gauvei na erakavagito Erakavagito kekei etantogoi etanu kavato goi senagi gena penshin kekei tu egabiato goi be fotnait taimiriai emarigotogoi gena koins kekei emagabiritogoi ma egonogoito numa gana vanuga gana mogesina mu mo keve kekei ebaregoto kekei eagomato mainai mainai auna agita gauato ela bona matana kekei egunuato egunuato neganai auna mainai famiri kika gesi tauanina kekei auwai iagoto vanuga gana kekei monai vau ga guriato kekei nai ma oba motaim moga kekei logo atugamagi tagoani kekei mai toma mainai ma